सोउथ् अफ्रिच जुन्तो चुल्तुरे होइ, हेतो बहुत् स्तुन्निन्ग्, रिछ्, बहुत् दिवेर्से चुल्तुरे होइ। मने हेतो सो मिल प्रिति के थके, प्लुस् हेतो जुन्तो नतुरल् बेऔत्य् होइ। हेतो अरो बहुत् वर्म्, बहुत् फाल् होस्पितलित्य् होइ, जोनो मनुभो बहुत् धियन् रखे। हेतो तसे चुल्तुरे, जुलु चुल्तुरे। जुन्तो मने एथ्निच् ग्रोउप् होइ, सोउथ् अफ्रिच मने बहुत् दौन्गर् ग्रोउप् होइ। अरो हेतो बहुत् मने धोनि होइ, धोनि मने बहुत् मने रिछ् चुल्तुरे होइ। द उस्से लरो हेतो जोत तते मुसिच् होइ, दन्चे होइ, नस्, गम् होइ। द उस्से हेतो रेत दन्चे, असे गुम्बो दन्चिन्ग्। जुन्तो मने गुम्बो तते दि मने त्रदितिओनल् दन्चे कोर जये मने। तये प्रिस दरो, अरो हेतो जुन्तो फ्रीदोम् दय् होइ, हेतो त्वेन्त्य् सेवेन्थ् ओफ् अप्रिल् उन्निस् सो छौरसि, देमोक्रसि दिवाद् न।